Ngom karena na ngam so futuru ngom na bada ge ngula-ngula so japu se magi soru, coma nyao sinanga, ngula-ngula gena kalo ngom oyo ene ge ngom na bada nage rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya karana ngula-ngula ge so koroho ngone na bada madoya.